महान खचरन पे नजर रखिवे के लाये कुल प्रभावी तरीका होत है। व्यक्तिगत व्यक्ति को सुव्यवस्थित और नियंत्रित रखिवे मा मदद करत है। सबते पहिले ईमे एक बजट बनाइबो आवश्यक है। बजट बनिवे की प्रक्रिया सैजऊ स्पष्ट हुयी जात है। कि कौन सी श्रेणियाँ से खर्च ज्यादा हुयी रहो हाय। और कहाँ कटौती करी जायी सकत है। ईमे हम अपनी मासिक आय और खर्चन को पूरा विवरण दर्ज कर सकत है। ईके बाद खर्चन को ट्रैक करिवे के लाये ऐप्स को उपयोग करिवी एक अच्छा तरीका हुयी सकत है। खर्चन को वर्गीकरण महत्त्वपूर्ण है। अपने खर्चन को जरूरी और गैर जरूरी खर्चन में बाँट केईं हम जौ समझ सकत है। कि कहाँ से बचत करी जायी सकत है। गैर जरूरी खर्चन में कटौती करिवे से बचत में इज़ाफ़ा हुये।